Laha araky ny tantara zany da i Etiopie io da tena tany mbo vaovao da i Etopia io koa da nolazay fa tany masy ka ny tangala manandreo tamin'io tao da i Menleke da i Menleke. Io zany no tena niady mba tsy hampisy ny fanjanahatany tamin'ny tana io tao.